Ayem ñeqopita ra ivira ca iañoxoqui cha'aye huo'o ra qanaponaxac

Aýem ýataqta ñoqopita yi sabado qataq domingo cha'aye ñimatec

Ne'ena qadma' na ñaqpiolecpi da'ashe pelota qataq qañoxotaxac

Ra she'emaqta nache samachiguiñi ra qaica ca machaqca ra ñachaalataxac

Aiem se machiguiñe da caica camachaca na iachalataxaq

Aýem huo'o so sa'amaqten añaxaic nataxala' iuejlec na lahuo' Qompi da l'enaxat Meguesoxoche shiýaxaua ýale añaxaic sa ilem ana n'ogoxonate ala ishet da qaique'eten qaique'eteetac ena'am da mashe qaialauat qalaxaye lta nca'alec añaxaic so shiýaxaua qaq da na Qompi da qaiýaxana somaye nache oiquixai

Na ýipi ýataqta taiguet da qan'axaiaxaatega enauac nam ýi'axat onaxaic qataq na n'soxorpi da qanauane' camaye nache saq ýit ra huo'o que'eca qaiachegoxoto'ot la'aqtaxanaxac lqataxac lapaxaguenataxanaxac nam lataxac na ýipi ýataqta ýapaxaguen qataq ra'aqtaxanem cam lauanaqchec qataq que'eca lauattonaxanaxac enauac laýajnec qalaxaye n-ualaxaune' na nsoxorpi ca shiýaxaua ýi ýajnaxanaxaic

Aýem da soota'a yi 'ima' huo'o ne'enaua aýogo i'onataxanaxaqui' da huo'o ca so'ottac yi 'ima' nache saatrañi qaq da huo'o ca saigue ñamaqtac ñiqo'ona que'eca naponaxac nache nataq'en huo'oi soua saadiñi aýogo ýataqta yiqopita da saatrañi cha'aye ñiqo'ona que'eca maxasoxoqui ntonaxac enauac na ýaqaýañicpi ñauane' eda da saq ýit ñi'otaxac

Na Qom llalaqpi co'olloxochiyi sa ýauatton na l'asaxantac nagui da ýaleeguet na Doqshepi Doqshe llalaqpi nache cheta'ague da ýauatton que'eca nashaxantac qataq que'eca nshaxac ýotta'a't co'olloxochiyi qaica da eetec de'eda nagui maya' da ñaquitaqtalec ca qoyalec da ýaleeguet ne'ena Doqshepi da huo'o que'eca ýaýaten n'ashaxac nache qaitauan qai'añaqchet da nache quetalec que'eca n'ashaxac

Na soota'a le'enaxat Derqui Buenos Aires Argentina aso le'enaxat Aysa nachaso aso qaiachegoxoto'ot na etaxat nache enauac na noýicpi qaiauo'o so etaxat nache saishet da qoiaatec cha'aye enauac na nma'pi deshiitenaxan qaishiiten ca etaxat

Na Qompi co'olloxochiyi sa i'ot que'ca

Na ñicpi can cheta'ague ñanaxauga na sonaqtaña nagui Derqui Buenos Aires co'olloxochiyi qaica que'eca onaxaic nqa'aic ndotec alhua qaq nagui cheta'ague huo'o se'eso nqa'aic ñic ana notaxaqui ýotta'at nache onaxaic nagui

Huo'o na ndaxaqpi yiot na lapaxaguena qompi naxa huo'o ne na ndaxaq ndoteq nsoxoppi cataxa laponaxaq na alpi cataq eda huoo que ca naponaxaq ca lahiolec enahuaq na shiguiaxauapi nataqa'en huoo

Da lataxac na ýiuodauapi na sootaña enauac nqalligottac nqalligottague' que'eca luenaxanaxa nache do'onataxaatac enauac qaq da lataxac da huo'o que'eca iuen ca luodua nache huo'o de'eda ntauaata'a't enauac na nuoduapi

Na sonaqtaña nagui so chita'ague ñividaxauga qomi' salamai' qalaxaye nagui qomi' qalota qataq na dalaxaicpi shiýaxauapi huo'o cha'aye can chita'ague ñanaxauga na sonaqtaña nagui n'onaxa enauac qaq nagui nlaqtelec na noýicpi

Naua n'aqtaqa setaqtapoiguilo l'enaxat Qom L'aqtaqa sachegoxoto'oto soua ita'al taq soua iapiyil nache enauac na Qom nagui na dalaxaicpi ýaleeguet na Doqshe nache huo'o icoua'ai naua maiche l'aqtaqa qalaxaye huo'oi qomi' da sapaxaguenaq na dalaxaicpi

Na ipa'axac que'eca huotaique iot aca'aca lmenaxanaxaqui saqalaq cha'aye sa ishet sa ishet da qalota ca lmenecpi qalaxaye da huotaique da qalota ca lmenecpi nache huo'o ana'añi qananedeua'a nache qoidiñi qoiedeuo cam eca huotaique iot aca lmenaxanaxaqui nache qoiediñi ca l'enaxat aca lmenaxanaxaqui nache huo'o aña'añi ishiiten da ividic que'eca ca'agoxoic

Aiem saxat da maye caioqtegue qalota so iye maye caica hua maye itaal n'dooteq so hua ilqaia aló qataq onoleq so yale ilqaia

Ca huo'omshi ýataqta huo'o ca ipaca'a da nqo'ona ca l-lla alhua ýachetac ca naquitaxac da ilalec que'eca l'onatac qataq ýaýamaxatchiguiñi ca llalaqpi da huo'o ýamaxaua'a aca'aca napaxaguenataxanaxaqui cam nqo'ona l-lla alhua

Aýem yiqopita da ña'axaixaatega ne'ena do'onaxaatacpi lamaxaigui aca'aca axaixananaqui qataq na do'onaxaatacpi dvigaxaatacpi huo'o taqaen na ýi'axat na n'axaixacpi chigoqteguelo eda da yiqopita da ña'axaixaatega aca'aca axaixanaxaqui

Aýem sasaýaten ca she'etec naxa da qoýoqtegue da sa ñauane' ca ñauochaxaua tachigui iuel naxa da na iyaxa da ñauane' da ñiqapale' ñiquine' nache huo'o da qan'achec qataq da huo'o ca qantonaxac da ñauanaxa't

Aiem ñishetaique naxa ra lyaionat siiaxana enauac na ñauochaxauapi qataq na ialaqpi ra huo’o que'eca qarquiaxac qataq yo'oq que'eca lamaic na ialaqpi taq ñauochaxauapi eca ca siuen ra so'ot ra no'oita ra iuennataxa qataq ra ñetonaxac

Na iloxoq da caioxona añi caiachaigue Na shiguiaxaua laiaxnec na doqshec yaxana inteligencia artificial huoo na onaxaic cataq cohuem cataq huoo da l'cheq onaxaiq da caiachexotahie que ca iaiamaxñe chiguiñi laiaxnec cataq da couem da ca shiaxaua ya ca etapegueq nache nataqa'en huoo da lcheq

Na dalaxaic ýiuoduapi aýem qaýaýamaxadeeta cha'aye aýem qaiuotec aýem qaiuen qataq salemaxatta namayipi cha'aye onaxaic da lataxac

Ca ñauochaxaua da dalematatac sechettac onaxaic ca ýi'aqtac sanem nache ishet da ñimanaqchet shenapega da ýaýamaxaañi da luennataxa saishet da qauem ca luennataxa ndotec da ýaýamaxaañi ca luennataxa camaye

Ana nedepi lalamaqte na ñapiolec da tau'a aca'aca paxaguenaqui nache luotta da huo'o ana'ana nedepi cha'aye huetalec na qaýapaxaguenec nam ñaqpiolec nache aca'aca nede maiche l'onata na dapaxaguenataxaatacpi

Da qai'ot ca nuoshec nache qaiuota'a aso taxaqui da duoshe na alpi nache ýacona aso lataxaqui da i'ot ca luoshec

Ca nataxala' maye ilotague' na shiýaxauapi iuen da huo'o ca lamaxashec da tauga na choxodaqpi da imeten ca ýataqta iuen ca lma' cha'aye huo'o na shiýaxaua shiýaxauapi qaica ca lma'

Enahuaq na nalleq ishet da naxat ca shexaua da sanaloqten cachec nache caiapaxagueneq na shiaxauapi da naloqteta ñi cachec saishet da salatetapeq cachec

Na ýotta'a't naýajnecpi onaxaic ca qaiachegoxotaigui cha'aye da huo'o ca shiýaxaua iuen ca lata' tau'a aca'aca natannaxanaxaqui qalaxaye da qaca aca alom nache sa ishet deshiinaxana ca lata' ca'aye qoýoqteua'a nache camaye ishet da saq maguiñi cha'aye huo'o ca lalolaxa qalaxaye da choxodaq nache qaca ca alom nache sa ishet da deshiinaxana ca latannaxanaxat nache saq maguiñi enauac

Huo'o yi ýale l'enaxat Peron ýataqta ño'oxonnatac yimaye qaq de'eda l'onataxanaxac n'onaxataigui enauac na shiýaxauapi maye lavegaqtacpi qaýauotec yimaye qataq ño'oxonnatac

Sañimina' ra saiamaxat aca aiom cha'aye qoioqtelec ye ca'agoxoic ra ltaxa ivira ra aiem qaishiten saloqnaxan nache saishet da sasaqau aca aiom da huo'o ca sishenaxana ra saseuen nache saiamaxattec aca anoq lasheue cha'aye nache ca ca qonoq cam eca sishinaxana naxa

Aiem mashe sivita da aiemda hie' can naca aiem insoccoleq nache ca saboteque naxa huo'o ca ialamaxat ima' cataxa huaca ñataunaxa qaq naguie mashe comii nache huo'o na coyalaqpi qataq huo'o na carhualpi nache samaqsoxochigui da shienaqta

Aiem da sonataxataq nache da ime da yontaxanaxac nache si'o na ioxaye cataq se quee' nataqa'en sioo na ihuaxaye chaye ishet da nataegui que ca lalolaxa nache sioo na ihuayee

Ca paxaguenaxaic da onaxaic ca eetapeguec nache nataq'en onaxaic ca ýachegoxotaigui ne'ena ýotta'a't naýajnecpi nache ivida da napaxaguenataxanaq camaye qataq ivida da huo'o ca l'onatac nataq'en qaq que'eca qauem ca lhuennnataxa da napaxagueetac nache nataq'en qauem cha'aye sa ivida ca no'on lataxac

Aýem ýataqta yiqopita can ñaq sedaxaatac da sootaigui aca'aca paxaguenaxaqui qaq da ýataqta yiqopita naxa da aýem qaimaxalec da saviguiseguem asa'aso laýoxonaxanaxana na Argentinopi

Can aýem cocho'olec ña'axaixaatega na ýi'axaiquipi ivictapigui aso lvique oonolec lquet nache da ña'axaixaatega onaxaic cha'aye huo'o da lamaic da lvigaxanaxac qataq da l'onaxanaxac na ýi'axaiquipi

aýem yi imaa ca aca ca ýañiguishe calaxaye da sanoxoneq nache huo'o na nañiguishepi se lotaa naxa iottaa cataxa na nahuoxopi nataqhen calota na selotaanaxana

Aso sauatton huaqajñi yi'oxoñi lalaqte na ýi'axaiquipi qomi' ýachaxana nache enauac na Qom llalaqpi ýaýaten da huo'o asa'aso huaqajñi l'enaxat yi'oxoñi lalaqte so hua'au shiýaxauapi sa ýauanapega aca'aca luaxashe da ýaýaten ca laloqo' da yi'oxoñi qalaye huo'o asa'aso huaqajñi da da nnoxosheguem nataq'en na ýi'ixaiquipi ñisheguem nache iuata'a ca yi'oxoñi

Na hua'auta naýajnecpi onaxaic cha'aye huo'o de'eda naquitaxac na shiýaxauapi da chigaqaigui ca luenaxanaxa da huo'o ca shiýaxaua pe'etega que'eca dalaxaic nata' chigaqaigui ne'ena naýajnecpi nache ishet da ýaýamaxaañi ca shiýaxaua da nachaalataxac da n'oita camaye

Aýem qaialota da dalaxaic ca ilomaxaqui da shishinaxana cha'aye qoioqteua'a añi lasheue nache seuata'a da huo'o aca aiom nache saýa que'eca huaña ne'ena qaimeetac cada'ac saqaiau'a da qaimen ne'ena nogoxotpi nache cheta'ague da dalaxaic ca ilomaxaqui